اه لأ مش كل السلالات الكلاب اه ودية نفس الطريقة، اه في سلالات تكون هادية ودودة، اه زي وفي شلالات تكون اكتر حضرا في التعامل معها وحتى شوية عدوانية، اه زي الحراش او الحراش او الكلاب الكبيرة يعني